Ɗum kam jam ndi batuureejo wonta ɗo, naftondiraa ndi e ceembe waɗa ka waylitugo sarkaari sarkaari ɗo kam ndi waɗa ka waylitaago, ndi ya ndi waɗa ka waylitaago har ndi taƴa lekki.